Ihó kiti xhikonú xakua <hesitation> ñaña kuati xa xakua kivitinó vakati tión kati cuchí kati la kaxhi la di'ó, nanri ni tí teyokoxhi xakuá, dani ihó nrida xako xhikuitati yitati xakua, xhikati nravati tiya nriuté, nraguati yitati ho dani inka inka kiti xhiyi yukú, nakonta naki kidahí doná kida tin dona hida ha nan iin kaki tí timu'á, xhin daxhi kunuti xakua, hora no ñaxi konduti iti niuno hu hora xhe xi xhikati inti.